نبغي نشوف الحدث ديال بناء الكعبة بمكة من قبل النبيين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام لأن هد الحدث كنظن أنه من أهم الأحداث في التاريخ وأهم الأحداث ديال الوجود الإنساني.